اتمنى اتكلم الفرنسي لأنها لغه چميله و لها تاريخ و ثقافه غنيه كمان لو اتعلمها أقدر أقرأ الآداب الفرنسي و اشوف الافلام من دون ترچمه و لأنها تعتبر لغه رومانسيه اعتقد انها تظيف لمسه خاصه عند المتحدث.